Tanubari san-asan mpər mah dang wuh yi tanubari san mang mpər she zəm jiri wuh mang mrig yah buh mammi bəg zaa mai akəi a kəin yo mah yag yanubari mbəi rig nmah bad buh mang kuh hun nou hun hun hun wui yi bad buh mang yi sane yi woi hah yi kuh rig sah yi asah waab yi tri jen beh mah kəd rig kuh yi daun kuku yi lər hah zaa kuh lər zəm buh bari təri zaa zoh zaa bai bag ziu kuh a lər zəm buh bari təri zaa zoh zaa bai bag ziu kuh a lar she bəg mah wuno mah zəg yirī buh bəi rig a rug kəid a rig lad məri buh bəg dri wuh ri kuh lag lag she yi kuh mah yi kuh rig yah yag tanu bubari nmah yah yadrig ane rig lad zaa bubah she ri kuh rig jeh re re? Kuh zəg nbad bayaimang mah jirikaimang kuh zəu she averi whuin a kuh wahb zaa bəg bəi mbəi mahd bəg zaa yi bəg zaa yi bəi shu bubəg atangha buh kuruman bashe mpər ba she hwo bəg mhoo khad a tanububari bayaimang bəg shii shii mboī a yau wah ri bəg iyaye bəi nbəi hoi she nwoi bəi tanu bari santəng mah jiri kaimang yi mah bəg bahd bayai mang hah san təing a yi rig bahd ri jenah hah bəg hoo zoh tah nbəd yi adod bai tenu bari mare panah bəg yan bai tanubari rig yəg yi, ti yag iyah bahd mah jirikaimang bəg bahd bam jenah bəg mah jen bahd zəg buh zəun nzəg bahg ake wuin a mah kahd abe hah ri a rig hun a jen bahd buh bam hah a bahd ba she mrig yi bəg kai wuin bai a kahd beh hah mrig huu. A yi bəg mang she a yah nah a zəg dri wuh ya nah a duh dui re yai soh awai mang a yag kahd mah jirilaimang a yi bah a bəg bahd a reyai mang a rig bahd buh tri a mah bahd buh tri a bahd zəg a mah woi dri rig daun a she a zəg a mah woi dri rig daun a she a zəg shau a yi a zəm a wunzah wuh zəun rig yah re yai mang a dang koh ri bəg dri wuh mah nantəng bəg zaa yi jenah zəm buhbari tri pinu dan bayaimang bəg jen rig shan kəi nəm yaah mah jirikaimang bəg dəg nbahd zəg buh bayaimang rig təu bəg shunu məi sid she bəg jiu ri yanzu aye a retarinhah kuh yah whad soh bau enubari mye kahd soh tanubari mah jirikaimang kuh woi yi pinu tanubari bari sanitəg bah hubba rig fuh a fui bəg bəg ba jen bəg buh bəg jenah zaa bəg wui mah jirikaimang bəg jenah zaa bəg tag bəg yi bəih yi buh nəm mare swoh kuh nmah shii rig nlahd dri mai nyi buh yii keh hah bəg dəm mpər zəun ri re? Tanubari hah bəg dahb siigh pini, bamang tenu bari hah mpər a bahd nyi buh she kini nəm pyena bayaimang tanubari hah mpər azəg dri yah swag abo yai she kuh ghang dri bamang kuh zəm re jiri tri kuh woi she yi pinu tanubari san təng gwanda a kub bahd nah buh nye yah re mang buh wuh a yi shang rig mbahd bayaimang wunzaa wuh mah bahd rig nbəi rig a zəd kuh twab rah a koi a zaa hah abunu huni mahd kuh a yai mah. Jirikai mang a yi jire kuh rig bahd buh tri a lar she pinu a gbah rig kuh a kai mah jiri kaimang a yi kuh rig dəg buh tri tanubari pinu tanubari san dri təng amah bad re buh jiri basau mang. bahd buh jire a rig ziu ayau agunpər mrig shad-shar mrig ziu bəg shaa wuh bəg zaa wuh adini buh bəg jenah zaa wuh nəm aba kpagkpag bahd jire a jen mah rig ken zoh wuh por-pod ayau npar ri buh barí santəng bah yanzu rig zəb yi hah bəg zəb yi jiri buh zəun mang jiri jie a yi bahd buh tri bəg mah fag drí nammah bature a yī rig zən she bəg rig huu rig bah hubba a bo pinu yadda a bəg bahd dri biyaimand nyi mang she a mah shad dri a mah shad dru nammah bature bəi a swag bəg shei a mah sah nəm bəi a bahd buh bahhd a tag bəg a yi a bahd buh bahd a mah bahd buh a dəg busau mare jiu dri zəin a rig bəi busau dəghi bahd dri bahd wuh zəg swag busan keh mah bari yai mang bamang ri bahd wuh zəg wha jiri kaimang jiu zəun pyena rig bəi bəg rig lad wuh nzəg busau rig yi wuh a yi shang bari rig bəg zəm jen a bəg jen zəg busau nzag rig yiwu tri bəg zəg bəg ki mzəg rig yi wuh re? A ghang bari rig zaa wuh bahd bam a jen bəi rig dunishumen yo bəg buh bari a ghang bari rig zaa wuh zəm a jen rig bahd kuh buh ziun yai mzəg rig yah a bəa ziun ri a shii kuh shii akini wah kai? A kah mah rig ya nah tanubari keh mrig yak bari mrig ziu hyi buh zəun akini tanubari a ya bari mang kuh jag mang a mah jen zəg dri wuh rig wuin a yah tanubari a zəg dri wuh yah she a rig yak buh yii bəh yi buh swoh kini bəg pyena bamang bəgkini. Tanubari shaa maì sid dang hah yoəg yi tanubari təu kab noi amah bad bəgkini mang a bahd mang nmah shii hii mare mai ahah nlad dri tenubari nmah shii myi bəg anəu mah sid-sid ghau she awhai hah nmah zəg dri maí ya duu rig boh tanubari msa rig zəg re koh sah rig zəg mang mah jirikaimang a muhd a mah əb dri ven mang buh kahd mang mah pəi panah deh a nang jen rig bahd hah buh a bəg rig whoi yai koh a jii tri koh a jii mang a mah bahd buh rig a mah dare mang kani gbai gbab zəg wuh a mah bən noh bən a gbah zəg dri vori daun buh mai nbəm t’əng hah buh bari mah bəi rig nrig sighi bubari laihini nmah bahd buh zəun pyena bad mai rig nbəd zəg buh nshii zəg bəa a laiziun mang nbad zəg buh fahd zəg soo dub non-non mang soo nəm shinəm nmah bahd buh nƙr nəi rig nda bahd zəg buh yah aməri pa mang yi ləb drí dri jini bəg daun ashe dam ashe nbəi kanah re kai jire yi dəg yi yi buh a funishumen jenah yi dəg mrig shad-shar nəm kar-kar nzəg wah adabah swoh funishumen kaya funishumen hah nrig woi she pinu buhbari a mah bad bayaimang a yi bəg kai n rig bahd re daun nshe keh hah buba akuh rig khad mai ake hah kah rig kahd mai nah abe buh bari dah kuh rig kahd mai abo bah nammah bah yen yen ri nrig zəm kuh a keh nammah məi ri mang nnem mah zəm a yaj buh bari keh bayaimang. Myi bəg kai? Mkah ríg fag bah a kuh rig bahd mai she bəg kai santəng a yi rig bahd buh bubari san-asan bubari santang bubari santəng yi gbad ya bəg daun yi jibə ya yag bəg yakənu bəg shar tanu babau a kihini a bəi fad har namma kəim kəim kəim wam yi rig jini nfan yi rig deh bəg a yi sedyai nfag dori sosai yanzu a nang zoh yi puh rig nyad rig hankəng yi dwag a yag n yah rig bahd buh rig mah nanəm mang asini nən rig pan nmah huun juku a wammah jenah ziu tanubari bah jen jenah a rig yiri jenah bah yiri yiri yiri bəg ziu tanubari nantəng bəg daun a yi sah daun a she she jiri bah mahd yimah woi yi bəg she yi mah woi buh bah she mere bəg rig dwad bəg a re bəgkini mah jirikaimang bəg yi nəm yi zəu bəg asini rig mang yi mah sa daun ashe mang sah ne rig dwad bah re bəg jen rig shhankəi kini bəg daun whunzah mau kuh jen mah yag tanubari nmah bəi rig kuh zah afarbu wha mye yi a nau monn nye yag buh dabbai shaa məí jen mah woi nah kuh rig nbəi rig kəí kuh fa khad voh nou huuní rig yi rig baih bəg bai yi rig sid kai yi mah ya shi rig yi hoo zoh ho zwanah yai yí wai she yi bəg rig sah ye sah bəg sah ye sah mang bəg waab nayi bəg wah əri yi akihini mah jirikaimang kuh sid nsid bai zoh ri yi mare mai rig sah məi tri soo mrig bahd buh ke myi bubari nrig she men nrig bahd bah a gunpər rig woi mgí mang sai dai mrig she a tan mrig bahd buh ri re nmah shí rig fan nrig bahd buh nmah bəí ziu shaa mai rig dang wuin mbahd buh mang nsa bah hah mang nəm nsa nəm mang kuh sah məi she mah jiri kaimang ba wai kuh zəm məi mang bah. Ku zim məi təng ku zim nah n rəg kang ba jilai bə swag məi zu re kənhini. Kinau hub bəg wo dəi asan san kearəg sa bəg yi nəm a rəg sa dəi təri bəg rəg shad she jiri ma tənci rəg a rəg nəmdri n rəg sare wah jana za'a yi nan tang bəg ma ho bəg yale tanubari, bəg hoo bai tanu bari zwamp kai n kang bəi ya kai ba ma yak bəi kini bəg dan zəg bu bari məng, ba hub ma yak bəi tanube kə bəg bəg dan bad kan zəg bu məng fa, ma ma rəg bad təri a bə ku bai bai ke kini bəgri məng bəg məi ake be məi ri m ma shad bəi mareane kurumamyi wah pinu tanubri re mang. Mare ane kuruma ya dəi təri mpər zəun sid yei kurumam mam ku bəg bu nəm ke kini bayuməm. Bəg bəi dəi ke funishiumen hah mare ane bəi na nəm a hah ma sigsig ku yi ahwoi kiniye abad bu tenubor məi a mjagh. Tanabariməi afarko am jag <hesitation> a zing ibəg wuh bad a rezəun a pena wah i bad re rezəun aya hwohwo wah arezəun. Ba abəg pen məi bəg pen rewo awahke. A gang a rəg nəbdri ri vəri jiri a rəgyi agong dri nəh rəg a sane n rəg yi re? A ma nəb təri jena i na rəg fu afuibəg dri afuiyi awah kah yadda wunza ma jensid n yi bu nəm shee kurumam n zimu sa dəi məi na məmnəe yi bu daun awunba məi yi she. Ashe ba a yakamaka iro fu afui i fuafui bo kini wah riama i ma rəg fu afni rəg jen sai dei iye za abonyiri tad wunzaa yi ri yi wah tag nəi wah bad bu badi wah tagbu wuin wah bəg kai nəm. A kad dəri wutəriku sane n dəg bai shere? Ayi ashi aku tag re tanulbari tagtag tag a dəg bai she? Ba hub kini bəg nah yan muniba hub ya pər bam mpər zəun nera swana a ku jen rəg wun yapər ri bayenəng ku she re tanubari she n tag ashi re yau wah ri m pəi gbah nən wah re. Ba hub rəg zwanzwani jena nəng ma sid sid nə bəg zwan təng bəi ya bu məng. Zwoni məng ba hub kad tanu bari she nera swana ba hub kad yau wah ribayei məng. Swo she ri mpər zəun rəg yad tanu bari nnad nera dub a ku rəg yak n rəg kan bu kannu rii a dəmb kuri ku rəg nad nera dub a ku rəg hun bu bubari a dəmb ku ri arəg woi dəi kaya aku rəghwa n yak tanu bubari kyagaa a sa ku bam. Pəi bal dri a iyaye ma den bam asa bəg məng n sa bəg məng she kama nəb nəb nsa rəg bəg dri ri sasa ka jen ma who rəg yau win kuruman ma jenbəiyi ku rəg n yi ku bu kuma jen ma shi n nag nag hooba bashe n hoo kan zang nnas buba asa ko nsa ku sansa bayeməng ku rəg sa ne ku zwonnah zwoni nəng rəg mam mpər nan təng shewa mpər ku zwonazwan ku ya bu məng mpər sa nəm, bahub ya məng jiri kai məng re tam hah ama ya re bu bəg ye dad zəg n zəg saburi majiri kai məng ku təu whain a bad n yi bu nəm. kihi mpər a yi bu she nəm pena bam kini rezəun ama nəb re dri jini arəg yire bu daun ku i zim a rəg yi bu məng ma jirikai məng wunza wu ma jen bad bu ma yed apine ma yazo pen bayeiməng a ma nəb dri ayi a woi sheyi wunwa wu bari u meb ka jiri a ku rəg san n kang dan wuh ku jag ashe wu she swashi n rəg iya n shad ba dəg məi bəg swag məi A tag yi ayi buri kai kaiwo ba hah ayi yi bu təng bəg ma mən sa bah nəm məng ayi bəg sa san bayei məng bəg sa nəm məng ayi bəg sa sansan bayei məng awu ayi bai yak u ye sa. Ba ke hah bəg woi du mpər zəun məng nwoi na wuh mare swo koh mare swo koh mare swo kan re re? Mpər zənden bayei mong sai awure? Ma təu wu təri a dwag nah bə tsein n nəb dri vəri n səddri nye yak de tanu bari she mbad bubarire bu bari təu kab nol n rəg dang ape buban tən kab nol ama nəbdrijini məng asa səg məng ba ya yak n shad kang ri nan təng ba yak m gbah nəu wah təri bad bəgkini mgbah nəu wahre. Ma dod bai mare wu a yakuye bad ama woi ayi təu məng yak uye bad re tanu bari təntəng n rəg vak jena zayi ba rəg dwag bəg jena ba yenzu ha. Iyayeyi bad ba məng hah inəb drijini i zəu bəg asini inəb dri jini itong bə mənə kai nan təng ke bəg zim busan yai təri bəg ma kad mpər hah bəg ba hah a farbu she nəm jiri a ku rəg ya bəsan bayeiməng ma jiri kai məng ku bad bayei məng mpər hah kuma zim a ku rəg yi bəg bəsau təri bəg mayi bəs bəg afanbu nəm re a farbu bayei məng ma jirikai məng nəri hah bəg nəri zəs tanu bari dau bəzəun bam. i fen agunpər namb kəm kəm kəm jena bəg jen yed kab yi rəg n nah ho bu vunəng n sa hoo bu uunəng n sa hoo bai vunəng i gang zo yi gang burəg yanzu hah zo yi pu'urəg i pəi zim dəg n rəg bad bu re nan təng kah bəg zim a bəg ya bəsan jibəro daun kini tanu bari. Bəg ma nad a hah mpər hah bəg ufara bu nəm abəg zəg bwan hah rəg yi ku bayei məng ma jiri kai məng bəg nər bad n ma bad rəg ke arəg shin hah bəg dan zimn n tud yak zo pen məng har funishiur men bəi m bəi yed bəg wah nəm. Yed ke ba jan bəg dəg nye rəg ya rəg zo pen a zo bəg rəg puu a bəg rəg awag bəg tseinnya bu bari bə gang lajena ba idwag re tam hah i dwag ri n rəg nəm dri re yi bari n nəb dri jini i ziw avəriye asini kai iziw nahma ye a sini kai i nəb dri vər isa ba a funi shinmen rəg shi a nabma yi jini nabma yi rəg bad jini bəg shaayi bəg zaa rəg bad jini jena za yi rəg bad jena i rəg woi agun pər ke bu funishiumen hah bəg ma rəg sa bu dod yi doddoddodi bəg shad nabma dod dod dod ima sid sid iyi sana n rəg kang dau bare re? I bad bam she a sane. n rəg kang re dau bəg a nəb nah dri jini nyana bu bari n kang nah dau bəg.